په غرو کی دچینو او به او دهغو شرشر بیا جلا خوند کوی دپسرلی په موسم کی خلک اکثره غروته ځی او ښکار کوی هلته د چینو په غاړه ورځ تیروی او او دچینو داوبو دشرشر سه غوند اخلی مال دارن خپل پسونه په غروکی دچینو خواته بیایی دمالدارو ژوند خوار ساده یی او تل دغرو، دښتو او طبیعت سه خوند اخلی دغرونو دچینو اوبه ډیری پاکی او یخی وی